Gee nthia ngee nthia thi thjindathe neni la ja cha chaa' na jma sicha jiina thi tsi'u na o tsi ndathe thi thjio na ntha che chaana thi nda thi ndaxra jma nchitsje bayaa junchexin ni thi nde ndechja nila nde ta thi t'e n'eni se tachree ni seta xree ni sata xree ni xrachjren ya nchi june senla ya inchi jiu sen th'enila alaya cha chaa' na thi nda nda ndaxra jma nchitsje yaala thjigu gue nthia ntho la nthaoe se nthaoe xroxraua ntha nthaoen kuxinthala yaa thjigu nguyaa yaa nchi cha chaa' na yaa nda thi gathi thjii thi ngee thi neni thi thjila a nene porthi tujnichi tathilele nene forthiala thi bangi xan thi thi cha bichaa' na la ke thi ndaxra jma nchitsje la ndajna jma nchitsje la ndajna jma nchitsje thjigu jua jo nena ndajna ma nchitsje thjigu thi ntho thi ntho thi ntha uxinthaa thi se x'ina rune jan thiua jmi' thjigu thi ndajna ya nei yaa chaa'na jeindaba nguji thi thi xra nchechjin ta thi nenaa jila xra thi ngee nthia ndaxra role la janaingo thji chaa'na thi sinela thi ndaxra jma nya o nchin thi ndaxra jinthe pero yaa nda juexin ngee nth'i xranchi ne na nchin nda thi thi nena sechji thi sen chjan jila ala thji tja'ia ng'ee ng'ee thi thi jniao ng'ela thi thje yea cha cha'na kein thi kein thi thji nda thijie thi neni chajila cha'na yaa.